De rehefa hanao devis mariazy koa zany a, <hesitation> tokony <noise> homanina koa zany ny akanjo, <noise> ny hofan'ny espace andehananareo, ny hofan'ny tômôbily, mo- isaky ny olo asainao koa zany tokony ho hainao, ny sakafo, ny akanjo, ny bonbon sy ny pitsopitson-draha tsikelikely ilay amin'igny koa zany.